Ny famelan-keloky da anisan'ny raha tsy moramora amin'ny fiaina. Io zany e da mianky amin'ny olo tsirairaiky avao io, misy ny olo da mandray fanapaha-kevitsy hoe na misy ino na misy ino ny fifandira nisy tamin'ny olo raiky tany da manapa-kevitsy avao hamela heloky, kanefa kosa misy ny olo sasany tsy mahavita mamela heloky